في أحد الأيام أكتشف رجل شجرة غامضة قادرة على التحدث مع من يقترب إليها أخبرته الشجرة بقصص عن الحياة والطبيعة وشاركت معه حكمتها أصبح الرجل يزور الشجرة ب - دوري يكتسب المزيد من الدورس والألهام والخبرات الذي- التي عند الشجرة